Dana ung dana kerngan um pa siwon tii ung kena lengku wiai dana man pasi wongku sendiri wo dana pa telesen aki warong sa dana pa telesen aki warong tii sa tui weta tum peeen dei rendai. dei rendai ma nanam tu se torona tu duan ma nana meleko wuruk taan sau dana kerengan umpa siwon sendiri ti ado nitu koman memang ke koa nera dana aki pepu nawong mai se tua tua ta dulu cera sa sumi wo dana umpa siwon man sendiri kaiten nera mom popo tii wotu pu se nera wotu i pepe tekel nera jadi tu waya ung nanu nitu tii na moi ketampung tu nei pepetekel dutu nera mokan tu sando. satu dutu uno ado ma wou lako sedap tu makat wia se birman mou lako um mahawou nituut sedap rimae tii tantu ketawa nera oda berarti se wian sene wokam mbale yaai ma dutu dana nu umbou dana tii memang anu lako akat aki ngirung ta Sa tui banding lako udanam pa telesen man aki warong ti dei ketudu ta de moto nitu. de nutu mokan tu wo u pina anu nera mokan menam pabrik dei keta wanta lako tu taan sadanam pa siwon ta yaai keta wanta dino tuta sendiri wo nenaan mbu rak nitu. um burak nitu tii toro tu ian nutam peen. peen ti wo ngosen tamo tu odo tuwean ta lako wurak ado memang kua sedap tu. wo nenaan u dana. ung kuane tua pa peka suun man jadi tu kaiten notu un santang endoan ta santang takan sio endout. dout nitu toyo on man wo tu dutuun tamo dutuun man peka suun ado satu momoali yai pa koa netu a ado um burak nitu um burak teriis satu wea gula. satu wean gula runda ng ado teintung kesedap tu yo nitu mou mpakuan dana pa siwon ta sendiri tii memang danang kekoa nera dama dana nomor satu